Ja ntakete va´ayo nta´ayo ku <laughs> ni tu uu xini niiyo yata niiyo, ja konto ntao, ku nta´ayo casi yuka ku uni ntakete va´ayo nta´a, ko ntoo nta´ayo sa´ao nteyuyo sa´a xitayo, sa´ayo ja kao.